Huunde ko a ɓeeɗaa yarde, a,waawa wiide weli muuɗun nii wayi naa niigaa wayi. So ngoonga mi anndanaa. So wanaa tawee kaa a meeɗii yarde walla ka sifanaama. Ɗun fuu waɗaayi. Nden non mi waawaa <hesitation> hokkude hen hakkillan goɗɗo